Velaí... el resultau hue mu güenu, en verdá, i s'á notau que caúnu s'á eshorçau abondu. M'a cumpríu el vel cómu mos amus apreparau dendi el prencipiu, en sin hollal-mus i caúnu aportandu ideas destintas. Creu qu'essu á síu lo más emportanti. Tamién á estau mu bien el sostribal-mus enos momentus de más apressión, que no siempri es faci de trebajal en corrupela. Agraeçu l'avel hechu parti d'algu assina. Axolá i nel proyeutu venieru, poamus de repetil la dinámica essa velaçi. Feliciais a tós, de verdá, mo-lo amus ganau!